Rah aminy hevitra anahy manokagna zaigny tsy hoisy ny fanapahankevitra olo araiky ikehiny olo magnerantany satria samihafa raha ilainy firerena tsiraikiraiky